Gny ririny gn'andro manga- mangatsiaky igny, gny fomba ataon'ny gn'écureuils ah hiomagna amizay da izy fa mitahiry, maka voavoandraha, fa tahiriziny mialoha, ampidiriny agnaty tragnony aby. Da tahiriziny agny mialoha ka nofa avy ze manara zay dafa vonona izy miatriky anizay. Sady mihamatevy aby koa gny gny vatany gny hoditriny sy ny tariny. Da izy koa tsy mijotso firy.